Bijaa beg ngi yoo giisli bsangala, ngi bsangala ngi bee, bingiti yo giisle. Wini binyaa bo bbali bo, biyaa gyíŧ, bsangala, biyaa bo grib wo. Byuusi, ngi bwentele tulutulug, fŧabñi wómmu, <hesitation> gburuye, gburuye, be fana bingiisliti ndaani. Njaloo njali liiti raana, gburuye, utúm a girafa uga siigi walla a fntuudi uga siigi. Liiti uraa wee uu ggaade, wii ttúu yaantí, ajaa tumbonde, we ajaa, ngi tif ta willi a garde, asiŋ gboonji daŋ. Mbolo ndi binto bóg ba, bihúri yaa ɓaasi nto gaŧa, wentele nŧonŧe, ɓúulni nŧonŧe, be hali ma ntifi, bitúm a girafa biga túm lísa a bi. Waato waati hal ma ga siigi, waato waati hal ma ga siigi, njaloo njal hal ma yaaŧini, we wi yaanti a bów. Iyoo, grib go ngi bbali wo, ge bsangala bamba, byuusi bamba, ta uŧeeli doroŋ, bigana ñaa, mma wi nyaanti wi!.